<hesitation> Planety, planety le heky planety tera, fa misy ndraiky ankotran'izany moa tsy heky, avakeo kintana ndraindraiky miboaka ndraindraiky tsisy lasite jy, avakeo filaharan'ny kintana ndraiky atô tsisy e.